La manera pi semplice për cunservé la carn al e bütela ënt ël cungelatur. Nui auti piuma la carn da ün amis ch'al a ch'al a le bestie ën campagna e piuma 'na dezena dë chilo për volta, la bütuma ënt ël cungelatur e parei a düra almenu ën meis e ëntà pa che vade tüti i di a catela ecco